Ka shumë lloje lulesh, si trëndafila, tulipanë, diellakë, orkide, margarita, peoni, goja e luanit, gladiola, narcizë dhe lili. Çdo lule ka bukurinë dhe kuptimin e saj, shpesh të përdorura në kopshtet dhe buqetat.